Ee, jo tóina sora cocinar pero in mole ja kaso'a ichi costa yora, ee guerrero xii pinotepa costa chica, costa grande kaso'a mole, kaso'a in colto pero diferente yua kuníra ku kajotaind sor'a pero jo nani tú e oportunidad ñavora jaa alguien que sea nayuu sta´a nora te kuu sa'a nteyuu yua.